لو محدش حضر فرحي أكيد اسوأ لأني هحس بالوحدة وعدم التقدير والدعم من صحابي وعيلتي اللي المفروض يكونوا مصدر دعم وتشجيع ليا اما الجنازة فا كفاية إن هما يدعولي بالرحمة كل ما يفتكروني وخلاص لكن ان هما ميحضروش فرحي ده حاجة أكثر حزنا يعني وأشد تأثير عليا.